Uláar uwí joonundo kato wol. Uncí uláar karo unleemp wël koongayël gayëlin incarëyil itíis yun. Iláar yun yuyu joon unjeej kangayël gayëlin kasíiyël, kando yël kom iyi pënţenk yunk uwala kando yël kom <hesitation> untende. Ţul ţí ufërëna ţun, á ţul ţí undeelan ţun bëţ kak, ţul ţí uwatënan ţun waw. <hesitation> ţul ţí undeelan ţun uncí ngúu musalir pëwíţi aawee ngookar ţí kaláar, ţul ţí urengaraţun áa uncat. Ngëtapës ngí así urengara ţí kaláar ţul ţí urengaraţun awuláar kamob wël unde. Kon uláar ţí kaláar wël wun, ţul ţí undeelan ţun waw.